Ega nuje jeje ẹm anu ga leyẹ afnlẹyi achichechi, amu nayi mẹbẹ a mẹbẹ achẹ kpẹn, noyi yẹ kpẹm ma, age nuwa klekleklekle, ọdan kawọ nodejẹẹ, anu naloye kochẹ ma, ẹgẹ nochẹ ọma lẹa ajọ mẹ akla kochi yo̱yi mẹbẹ agbọ gblu gbo yọda duna bobun ma, age mẹbẹ chi. Akla ajimẹbẹ ajimẹbẹ ajimẹbẹ, ega naga nyoyila bobu a aga gbo yọnchẹnya mloklobia bobu̱n ma, agege muwachi mnwachi, nmwachi ẹnolọhi ipuwa ajọ nayi gbo yọchọoya memulanu, agbo yọchọnja memulamu bọa, akẹ jẹnjẹla kuwọ lọn, akejẹnje odo kuwọ lọn jọs yọyi mọchii okoyọyi kuwọ ọka nana, de mọchi gechokemu ẹdochẹ no wẹa, agbo jọ nmipn ẹla ọka kunu nmipuẹbẹ ọma kunu, mmipuodoya kunu, agbojọ nmipunu, ẹmẹẹma ẹnakeyi ba ẹmẹma, agbo gechẹ mlega nage yulelọ mlega nage doka uklọ a gana.

A chiche piyọ igba alẹwa alẹwa a chiche piyọ piyọ piyọ piyọ liyan. A kla yẹẹ a nyẹ. A kla yẹẹ a nyẹ. A kẹla ku odo kuwọ lẹ ọọn. A ka unwalu kuwọ lẹ ọọ duudun. Jọsi po ẹla kunu ligii, ohi noo gaa tau wọ a, a gee je ọọ a. A hii ta ohi nẹhi gbuulun. A hii ya awandan. A ka ẹla ku achẹ ẹgiyi nun, ku ọchẹ noo wẹ a kaa lẹ ọọ je gbọbu ẹ. Jaa gbeko nẹ a kwu ọọ i je kpẹẹm. Nẹ a je ka o le piya ọchẹ ọlamu kpẹẹm bọọ a, nẹ a je ka o le piya ọchẹ noo gaa lẹ uwọ ta ipu unwalun. Chẹẹ, aa kwu piya tọha. A piyatọha naana bọọ a, a hii ka ẹla ku ọtu kuwọ lẹ ọọ ẹn. Ẹla duuma nẹ a i ka an, o wẹ ẹla duuma nẹ a i ka lẹ ọọ ta ẹchẹ an. A kẹla a bee ma ọọ, a kẹla a bee ma ọọ, ẹgẹ ẹdọ ọchẹ noo wẹ a, gbọbu ẹẹ nẹ a i kẹla ku ọtu kuwọ lẹ ọọ lẹ a. A ka lẹ ọọ naana, a ka ẹjẹẹji unwalu kuwọ duudu lẹ ọọn. A ka lẹ ọọ naana, a bee ka lẹ ọọ pẹ, pẹ, pẹ nma anu, ohigbu noo gee ka ka ẹhẹẹ, ami ofum ge ka ẹla kum lẹ ọọ a nẹẹ? Anu a i ge ka ẹla akunu ga am nẹẹ a? A bee ka pẹ, pẹ nma anu. A ka ẹjẹnjinu kpẹẹm ọdanka unwalu kuwọ gbọọ a kwu ka lẹ ọọn. A ge kọka o hii lẹbẹẹka ọchẹ nẹ a kla inu mla anu aman ka a la mla anu a nẹ a i wa i kọka kunu ẹchẹ an. Ọchẹ doodu ga e ge je ọọ piya ẹla awanda. O gee je piya uwalu che uwọ ikpẹyi igbihajẹ. A kẹla, a choke, a ma ẹbẹ, a kẹla ẹmẹẹma. Gbọbu ẹẹ ku a je ẹdọ ọchẹ noo wẹ, gbọbu kaa ka ẹla kuwọ lẹ ọọ